Misy lehilahy anakiraiky mahery fo nefa malemy paika zao. Io rangahy io zany rehefa manampy olo i da mety mitondra ady be sy fahasarotana anaminy avao zay, kanefa ny fanilikilian'olo anazy io da nahatonga anzy nahay niatriky ny ola ny fanoharana azy.